كنخدم فالعمل الحر أو كتعجبني بزاف لأني كنتحكم فالوقت ديالي كنخدم الوقت لي نقدر نخدم فيه أو تندير داكشي لي بغيت أو كنستمتع بيه هادي واحد الميزة خاصة أنك إيكون عندك وقت كافي باش تقابل العائلة ديالك أو فنفس الوقت تحقق الأهداف ديالك بالشغل لي كترتاح فيه